Ngayya dum- dummin dummin hebata, a hebai <noise> a hebai zogale zala, a hebai bo ramaji, a hebai bo <hesitation> a he- heb a'a wadai a wawai bo ngada nyauri, ko nyauri tafsa, ko nyauri doya iri ko nandi e majum hanjum dun won abinshi <noise> gargajiya e do'o.